صراحةً إيوة التقيت صدفة بوحدة كانت صاحبتي زمان الروح بالروح التقيت فيها في مكان واحد، طبعاً أنا ما أعرف إذا كانت انتبهت إذا أنا متواجدة أو لا بس أنا انتبهت لتواجدها، واضطريت أتصرف إني فعلاً كأني ما شفتها لأني حسيت إني فعلاً ما راح أقدر أتعامل مرة ثانية بنفس المشاعر والشغف اللي كانوا موجودين أول بسبب إني تأذيت منها نفسياً بسبب مواقف صدرت منها.